Филҳо хартумашонро барои нӯшидан ва гирифтани ғизо истифода мебаранд. Онҳо бо хартум нафас мегиранд ва бо ҳамдигар гуфтугӯ мекунанд. Ҳамчунин, филҳо хартумро барои ҳимоят ва бардоштан истифода мебаранд. Хартум барои филҳо узви муҳим ва муфид аст.